Ep lamas na diredh parai lon akuk, ol kah tari, katigau ol pupus, ap ol bus pasa pakan un- kating aneh, u puplus kanlakan, katigau, ol. parai tok fat ting lakan ep iah ap ol parai kasai gali lakan ap ol nangnang ep fat na i lalapang ap katigau ol kapi kan- lon ap ol pupus tar apol kap- i- kanlon a polon lama ol parai lona polon lamas ap nah kating na i lalapang gau. kel fat kel lalapang irop an lon. ap ol ias- aisi kan lon ep iah, parai ning saloh ap ol ragai ati tuksen ting na i lalapang a polon lamas gau. Api an mur, ol los pasi a polon lamas ning ap ol ter soi num ap wel an- lon ap ol parai mah ep kaikai lon a polon lamas na ki mene'r.